Mitanen ama dulban wonin ito inin worran godana wor gudio hama dera yani wotkan workant godane deqe rawotet bere tokit jebiye dub malkan sagale ho nyatan nam kulli bere tokotu sagale sun bukifete ilkan Unintelligible>wolin gani kun wollingeti dub raha ishian <hesitation> yani unity qabdi ishin lilla dib yette unity qabdi dubatan won guda ishin midasit won kulli wolin midasitii mitaf dulbafan.